Halama am suka am ai, tapi filnam botono am amtie amra kubang enhe takam subit, amrayana anis selauw yamabotako, leke makahaulele meun se safes ese helou. Hase ese helau huan am laknira am esan saflisefu amlikarakataleme. Loihuan am muhu, am muhu am fatakawali lia lau, loi huan am utetuwaya. Am tetuaya lauhuan wayama sampe ahua akel am sukuhalamalaw. Am sukuhalamaw am sul sulu le sampe nalafu <noise> am siki rahelau. Am siki rahelau sunanteboni makahakali maun. Huna esan amalaw, am tipuaha nira. Am tipuaha nira lele, sampe maasa. lehuan, am sikirahilaw. Am sikirahilaw, am huna balahuan, am silini obeme, tuyana animi, am a ai.